<hesitation> nɔbibihi ba nyaŋɛ baŋɛ ba duma. Ti ba ni baŋɛ ba duma gee iŋɛ pa'alɛ yeti ba nɔŋɛ ba bii ba boti ba duma yele de la fu wan nyɛ gee ti ba ni ɛge zɔna ba duma nu'usin koo ba nama puan, hu nyɛ gee ti ba daana han kina ba zɔta dɔla ba poorin gee kaaha. A han pugum kɛ'ɛra deo puan ha ba wan zɔta dɔla e ke'era a deo puan. E zi'iti zi'an woo hu nyɛ ti nɔbibihi la zɔta paara a nɛŋa geligera gee ɛgera zɔna a zuo pa'ala yeti aayi ba baŋɛ yeti ba daana n bala ti ba mi nɔŋɛ e mɛ. Sɛla n le kelum pa'ahɛ bini de la, ba han nyɛ badaana ti a ze'erɛ la zazaarɛ kina na hu wan nyɛ gee ti ba zɔta tuha e. Ba han zɔ tuhi e hu wan nyɛ ti ba za'a ɛɛra ti ba ɛgera gu'ura e sɛla n sɔi la that nɔŋera la bɔna ba tiŋasuka mɛ. So nɔbibihi me baduma mɛ gee me ba pa'alɛ nɔŋerɛ se'em.